وي, نقدر نزرع الماكلة اللي ناكلها, عندي شوف عندي الطوماطيش بارسكو ديجا زرعتها من قبل, جيبا دو بروبلام, دونك تجيب لي قران تاوعها ديرهم في التراب, في اللولة تاسيي طلعهم من بعدا تفرقهم على مساحة كبيرة و توفرلهم قاع واش يبغيو هادي لطماطيش, عندك تاني النعناع بارسكو تشربه تيزان دونك تانيك النعناع من قبل درته, نمشي نشري نعناع من برا, و نغرسه هو عيدان نغرسهم في التراب من بعد عاود يطلقو جدور تاعهم دونك هادي هي